Akay ate buk story ta waia, a waia e nusa vala duk. A tan ang ate ol e kuli los, a kate vali lu ti kag papa ate ol vali rina ti kag papa e metepapasimnei nem kala kalip. Kalip, kalip, kalip, kalip nemkanla buat e nusa, nem kala de, vang sikei a waia. Waia kate oros e mete sung ang e nusa, na tan ang nem kala pasal aliu tin so nina, alei! Ata antok iam ta waia ang te siang, sang. sang. sang. sang. sang. sang. sang, ka buk ti kana luk anig nang alei! Si nau nata sap a vul ang, kuvul ve nia kate longong na kala soko dal! Soko dal kuvul velai ka siang nei laman ang kala tumlim. Sikei a waia ang kate mang sikei a style waia akorong. Poi tan aungos kate oros ewang, ari nusa aungos kite angkusai tatana, ri kuli los aungos kite angkusai ta waia ang kate mang sikai a rait waia akorong. Nau, a ang poi tan ate pasal ate sabonai akorong nina, tukulina ate akus akorong tatana, ta waia vanang. A waia ang kate waia kon vap akorong. Man nang ka wak a poi nem pulukai, kulate de nina na mangana kalate panga pulukai, kate panga using kate buk ta ka angan na sikai na anutuman nang. Au kate pasal, pasal, pasal, kamete buat le nei los ang, kate pasal alak nap nei ngavia lal ang. Ai mang sikei a tan nang nem kala ol, ol, nemte ol si mang sike a pait lava nang Nem kala ol ol ol, kuvul ve waia ang ka pasal alak pasal, pasal, pasal, pasal alak liuai nap nei sung ang. Elei! Parik ta gulang i waia nang! Man nang ka apanga na mangana kitos, a oson ta waia tuman na mangana vala tadek lava tuman. Ei ta antok! A waia ang nang a ri vap aungos te livuk nina, parik ta gulang! Man ka voko, kute de ni patuna nem vebelemai lava tuman na vala manamanang lava tuman. Kate boro i mang sikai a waia pulukai kate bilangang val waia ang e metesung ang e nusa. Na siva ang kate siva bilangang using kate siva gold an nang, bilangang kate akuskus nang, kate siva gold an nang a nusa, na nang kute pasal na kute de ni at ang, iat ang kate ripag palau na kute nas, siva kuskus nang. Mang sikei a siva na ri vap bot kite ol ewang kapa tukulina waia ang kate bilangang ta kate waia anutuman nang, man nang ka de nim kate bilangang ta kate kusai pulukai anim nang, <laughs> ei po vap ang! Ate antok imitol! Kain waia bilangang nang, eiiiii kute de nina akorong kute mangal nang na kain waia lava tuman bilangang. Tan ang a waia ang kate ol, ri vap aungos kite nas ni kalip, nia pa kate ol pa ewang, ki kalip ti ngambak, ti ias, ngelik, kite tun tul a waia ang kate ol ewang. Kate mang sikai na kain nem woe anutuman lava kata kun asinong ia awang. Man taka tun Ti tan ke, a ta ka angradangeai tatana sikei ania akorong kate kun ol akorong a nemang bilangang, kate boro i nap ti kanla senis palau, kate boro. Tara akorong taka mas liu ve nia na tara kanla de nina bilangang ta io, ninia vanang a waia ang kate bilangang. <noise> Aua akuskus ang vanang kate bilangang. Na tan ang nang a waia ang kate nas ni pasal nang, kante oros alak enei tongolili, kante oros e vainkakaoringang, au mang tan vanang kala ol kala kau apuk, kala kau ninia na waia ang, au a po nat ki siang kinla de po natnat lik kite sang pulukai nei los ang, na waia lava kala ulau apuk, using kute nas parik ta gulang nang. Amang matan waia lik kila pasal na po nat kila kong a po waia lik tuman ang. Elei vala ararai ro tuman ta waia ang. Kate mang sikei a waia ro tuman. Tan ang kate ol nang, eei nia vanang kate ol ewang a kala matas nina, kala duk ta matas, kala parik ta sikei a matas kala duk tuman na matas i wak ni wak ang. So nike nei tan ke kute pasal lak kute tun lakak ni waia ang ti ka ol, kate boro i nap ti ka boro using kate bilangang ta kate pukpukis nang, kate waia pukpukis. Mang tan ku de nina ta kate laba, mang tan ku de nina a natnat, kate kain nang. Kate mang sikei a kain nem nang Waia, so ti tan ke man ku pasal ku aiveven aro using a waia ang nang kate ol. Ku pasal ta galas, ku kalip aro ol ta sai ngusan. Ku tokon aro kam vul ite kalip, ku ol ta sai usingan ni vauk rede bileke ta kute pasal aboro palau pulukai nei makasim ang using ko tokon a tan a waia ang ka angan akorong iam o ka kalatok na kakim o kain nem bileke, using kate siva poi tatana na kara tu lava kata kun asinong ia ewang. Au a parik kapa ta kute nap ta dang ta sa using a waia kate mang sikei a manmanik angan. Anutuman lava kata kun asinong ia kate kun manmanik angan na tarate boro i pangau ti kara dang nina, taraka mas ol na ta kate alert pulukai singina vai bil na kamela kala putuk pulikai ni kakira bileke. So mi ang akusilai aro nei community bileke ta waia nang kate ol na waia kate nas ni sang le nei los tung kan matana i sung e nusa, le na kate siang asiang nap e matana i basis ang akorong e nusa, na kate nas ni liu nap ngepei, kate nas ni oros pulukai ewang e ngepei au kate pasal aliu pok nap ti kame buat e kulapang. Kana po siva vanag a waia ang i te ol. Mang matan tan ka ol e vuk patpatat ang ti me vulis ane mete sangan akorong, nia vanang kate bilangang. Au <hesitation> kate boro isa, <hesitation> dang ke kate bilangang i waia ke. Au taraka mas de aro Na taraka taim aro na tan ke no taraka ol si de aro a tan ke using kate boro i mang tan nira, au taraka nas aro na stori i waia. Stori i waia tarate stori tana using bibil nang na kala angan ira a waia using a waia kate manmanik angan, na mangana nang, a ngisana elei! A po ngisa ang nang parik ta gulang tuman, kute de akorong nina na ngisa lava luai, kate boro i liklik a ngisa ang, so kate bilangang vanang <noise> man taka de nina taka mas nas ta nia nang kate waia taka ol ta liu asungina an using parik kapa ta angkuvulai, ve tara a waia kate mang manmanik woe kate kalat, taka lomontan ia taka luk akorong a mang poi manmanik we io taka angan ia aro <noise> au a waia kate nem woe kate kun laba, nau kag poi boi kag alate ol na kate nas ta parik kapa te nap ta aka sai pasal e mete sung ang e nusa, using parik ta kag siva kapa ite pasal, kag kate boro i lan ta asising ewang tung e tung atava pulukai i sung ang using tan ang a waia ang ka buk ti kana sel anig nala ulau. Nala ulau akorong ni waia ang using kala buk akorong ta ka sel akit iau au nau alate longlong pulukai, ta kagta saka bilan, au nike vang ate dang vanang ta kana lau a waia vanang Waia vanang kate singak, kate nas ni buk angan vap nang na waia, <noise> so tarate boro inap ti taka ro, man lakak taka bung a waia ang ka angan lakak ira. Using tara akorong, man taraka boro i siang nei laman tarate ro na man taka siang nei laman ang taka was using nganing lak nang ka kalat ira nang out kanla palak tan pok kana mata ewang e matana i nusa, using a waia anga kate bilangang ta kate waia satan nang, kate nem gulang aromat tapai ti mang tan na mang tan kala boro inap ti ka gulang ve tara. Au taraka ol tanguan sukun an using a waia kate nem angan nei tan ke. Au nike kate tokon mang sikei a anutuman kante nas ni pasal tin so waia ewang, e waia ang nang tan ang a kaki kate buat ewang tin so nina e a waia ang kata avolai tuman ni kaki, kaki nang hapkas ang kaki. A kaki kate nas ni delay tuman ni kana tan. Tan ang pa ka de ni waia ang ti kana so kate boro i fast, nia pa nang kate bilangang na tan ang, na tan ang kate buk ti kana so nina kate likap ia using kate nana waia nang nei vuk siva ang. Kate boro i nem palau kate nana waia, na tukulina nia vanang kate bilangang. Au a tan ke man ku buuk asok ni ri nat lik, ku ol ta sok papa niria an. Ku asok ia ve manganu laba using a man rilong kate kalip aliu ewang kate boro i mang sikei a nem ka vil asingak irilong ka boro. Au a tan ang rilong kate liu awang ri manganu laba ve anu lik kate pen ro lik, na man rilong sip ta ke liklik nesuge a waia kka angan suak akorong irilong, using a waia kate mang sikei a kain manmanik woe kate angan vap a wang man ka angan vap parik man nang ka tadut alak ka sin pe na kakim kulate tung palau pulikai ta si- sin mal tapak lava kate boro inap ti ku nguan ro an using a waia nang, sikei vala style manmanik nang ta waia parik kapa te singakk a waia, waia kate mang sikei a nem ro tuman di tangan natala kun angan lik nang vali na kapa, au nang de vang ta ri vap ki mas nas ta waia kate anutuman angan vap sikei a waia ang vanang kate anu inei los ate akus tatana vanang nike vang kate ang sikei a rait waia tuman poi tan aungos ate nas ni de vali na, poi tan aungos ate nas ni de valina ti waia ang. Au a alate bilangang vanang, <noise> au a stori i waia vanang kate bilangang, tarakate, ol tarate livuk ni waia, using a waia ninia vanang kate bilangang kate igenen kon vap nang, kute antok ni nem palau sikei kate kon vap, sikei nang kite nas ni so nina a mang vap. A nau mang tan ate kun so mang sikei a natnat lik au tarate luk ia ate livuk vai bil a kala kalat iau si asui a kula antok natnat a stori ko vanang i waia vanang kate bilangang akuskus i waia. Waia kate nem kon vap a tukulina ate dang vanang tatana nei tan ke <noise> au a waia te pasal a siva vunga tuman kate nas ni siang nei basis, kate pasal, pasal, pasal, pasal, pasal, kanla te pot e vunga tuman nang rilong taa antok ta ol ewang sei ninia e vunga tuman, e ninia vanang kate bilangang na akuskus i waia. Waia kate ang sikei a kain nem woe a ri vap kite kun buk angan kapa nina, a vala ro tuman ta sin i waia parik kapa te bilangang ta mang matan nem pulukai vala nas ni ro luai kam boi ta waia. Sikei a waia kate bilanganng kate mang sikei a kain clever waia man nganlak ku pasal ku was ap vai ka angan iam using a waia kate anutuman dual arigek tuman e <hesitation> waia mang sikei a tan te pasal ninia vanang a waia ang e nusa, kate pasal, pasal kanla luk le na mang sikei a piu Vali lu nang ti manganu ewang kanla luk le na piu ang kala luk ia vanang kuvul ve kala konem luai nia ka konem ia nang. Atakus ta waia, waia kate angsikei a manmanik singak tan kate sang ol ta tauke an nina o man kute pit man kuo angkuai ti ku luk akorong a waia ang, using a waia kanta power kate laba arigek tuman e nia vanang kate bilangang au ol ke vanang kate bilangang tarate stori ta waia nei tan ke, using a waia kana siva e nusa kate pasal alak, alak, alak, alak, alak. alak, alak, kate pasal using a sung, using a sung kate kana siva na waia, si man kute de ni sung ang e nusa nia kate lung tuman, using kana siva nang ke waia, waia kate pasal kanta angan ewang kante angan alak, alak, alak, alak, alak, alak, alak, alak, alak, alak, kante buat e kulikasip kate pasal alak nap e vantau kate pasal alak nap e kulivak kate pasal alak luai vanang kana poi siva ite ol. Au taraka mas tun bilangang ta waia kate mang sikei a kain manmanik we ate story tatana anti kami nas ni kana wak a waia. Using a waia kate bilangang si man ku ol kuli vul kate boro inap ti ka luk iam si man ku siang anenei laman nang kala luk iam nei laman man ku gon laklak kuli vul nia kate Boro inap tika tauke using vai kala mat, a waia nang kate mang sikei a nem vil a mat nira, nia vanang kate bilangang. <noise> a waia, waia o waia, waia kate mang sikei a manmanik ro luai, ti to kun aiveven kapa using a wang nang kate igenen kon vap arigek. Nau ti tan ke ate ol, ate de akorong ni waia.